أعتقد إن الولايات المتحدة الأمريكية عشان هي بقالها حوالي متين سنة بشوف إن هي ثقافتها مبنيه بشكل حديث ثقافتها مبنيه على الإستثمارات و ضخ الأموال و على ما أعتقد إن هي مليانة رجال أعمال هي فيها أكثر رجال أعمال في العالم حتى السيدات بتاعتها المفروض إن هي جميلة جدا.